لا طبعا ما لازم كل الشباب يشاركون بالامور السياسية -لانو اكو جزء كبيغ من الشباب طايش - اكو جزء كثيغ من الشباب هم يعني ما واعي - فهذا الشي ما يصب بمصاحبة العامة, لازم اكو حكمة بالموضوع